Aku ndabbawa on je volwata do mari ferndam masin. aku do nana volde himbe, do hosa kala ko himbe volwata pat har kanjum fu yewta be himbe masin.